Ni'hiaj ne' riñan ne 'ngo be' 'hiaj 'ngo ngwi chana 'ngo nihia si ta'bi kiman snian nin' riñan 'ngo be' ta ta'bi si ka chukwi tara'anj ta'bi si kiman snian nin' chun sisi ta'bi kun' 'ngo hiako' ta'bi ka'anj narun' 'ngo reka' ta'bi kun' kutin' 'ngo chun ni koro' nasi' ta taj ni 'ngo ngwi chana ni kiri' nej ki'hiaj chukui nej 'ngo nihia sani rruba 'ngo be' ta ta'bi kiman ka'i riñan ko'o chiñán ne' ni ni'hiaj ne' isi ka'be kiman 'ngo ko'o rruhua kara' ka'be kiman 'ngo kunun rruba ba 'ngo ko'o ni ni'ñan kwenta kantu ni ba 'ngo ko'o ni kini'ñan kwenta 'ngo rosi nej 'ngo si bin moli nej ta taj ni kiri' ne' cha ne' rasun ta ni ta'bi kimanj kiman 'ngo kuchara nej kiman 'ngo si bin ku'naj tenedor nej kiman 'ngo basu nej kiman 'ngo aru' nej taran ta bin kiman chun ka chukwi ta taj ni hiaj sij 'ngo ora ko'o ne' 'ngo ne hiaj sij 'ngo cha ne' 'ngo cha ni a' ba chukwi ni'inj kiri' 'ngo ngwi chana kita'a nej karan sun nej ni kiri' ne' cha ne' rruhua tukua ne' áj